عشان تنظف الفرن، أول شيء، طفّيه، وإتركه يبرد. بعدين، استخدم خليط من بيكربونات الصوديوم مع موية. وحطه على الأوساخ. اتركه لساعة. بعدين، امسح السطح بقطعة قماش رطبة أو إسفنجة. إذا فيه بقع عنيدة، استخدم معه ملح وموية.